لو اختار, بفضل أعيش في بيت على شجرة, لأن تحس فيه بالهدوء والطبيعة, واقدر اشوف المناظر الخلابة فوق, كمان بيكون عندي شعور بالحرية, وأقدر استمتع بالجو النقي, أما المركب صح انه ممتع, بس ممكن أحس بالتقلب, وعدم استقرار, بيت الشجرة يعطي شعور بالأمان والراحة, وإنت أي واحد تفضل.